﻿Se aikuava jaeko oime mopetiño cafe ouva jayae yambo kosecha yaipo jare oime jaireta jaema jokua <hesitation> ipuere oyeimbe jaema oimevi <hesitation> jokua yande yaikua amöguë cafe ikuiguemava oime jetavi jokogui oyeapo irü diferente cafe, oime nescafe cafe, capuchino, oime cafe normal opaete opaete joku jokua yayapo vaera, erei jaeko se aikuava mopetiño cafe iyipi